Sértane, ndari ringi-sértatini sértani iwiigna: ni mu buu-song-mu buu-son-mu buu ki dhaadati, ringi sérta iwiigna. Ni sérta daadati la ri, ringi sérta. Sértane tangne kama féé nangh, nlambu kama féé nangh dan. Ni mu féérine iwiigne iwiitima, sértane tangne kama runa ringi-s-sérta yi.